Akôho malôha tafiditra am'resaka vôrogno ai, voalohany vôrogno zany m- raha managna helatra malôha avy akeo koa akôho <hesitation> misy foagna mitily sady zare koa magnatôdy.